Au uho. au uho ma musti au tana uninu au titoa atau au parua campura la papaya loba rau au ninu. Ka kala ku memenu musti au tetue pigu ta au soa kudu hatu lakue piku ta au handa due pikuta musti au pake lau kide lou hansa baru soha laku au adimua ma baru bisa tapi kalu uhu mama musti au pake uninu au pake ye <hesitation> au pake papaya low au titoha rana ninua la supaya naka uhu kalau uhu auta pake de au ta paha tito de katawaa de ana karna ninu uninu berarti nanti au uhu saladu.